Dzi kan buei google no wͻ w'efir no do. Afei, bͻ buei aͻͻount no do. Dza obobuei no bͻ wo dzin fahyɛ mu, da a wͻdze woo wo nna dɛ eyɛ banyin anaa eyɛ basia. Iwie no dɛm a dzin a epɛ dɛ edze buei aͻͻount no bͻ ͻno nso fahyɛ mu na dza epɛ dɛ edze hyɛ wo aͻͻount no a irubuei no nsew no nso kyerɛw fa to hͻ a ibotum dze ahyɛ no nsew.